Kyamukagha nakyasabithi nganza ingoya esyangyimba syayi, ingasumura enyumba yayi, ingalebya banyonyi bayi, ingenda omwirima ingayalima, ingakole esyabusiness syayi esindi syangalwe esingalikolha obuthuku obulhi obwangalwe isingali <hesitation> sibanira obuthuku bwasyu